<hesitation> ihótati yo no vento'o nani <hesitation> raña te <hesitation> ovarti veetí dí'i dití, má dití ke ho'nre xiovati veti tiyójan <hesitation> evatí, takatí jakodatí yojan ni iin tioga kaxhí diko chí ho'nre iin in na ché iin chukún <hesitation> ka ká taja <hesitation> aní ho o on taja lulu lute chetí nú nu taka no no chedé iin nú veeti nguan, noche tá ti lulu té ña kú ka kaxhití, ñakaxhixiti tiyukan iotiyú kan xhexiyukan detinani'nrió.